ווי אזוי מ'קען גרילן וועטשטעבלס <hesitation> גרינצייגן און ס'זאל זיין גוט, איז מ'מאכט א גוטע אזוי ווי <hesitation> מ'לייגט עס- מ'ווייקט עס איין מיט אויל און גוטע ספייסעס און געווירצן און מ'לייגט עס אזוי ארויף דארף עס צו זיין זייער גוט, און מ'מאכט זיכער אז ס'פארברענט זיך נישט.